מרחבא ביקם פמדינתי אלמפקדלה פאס קלב אלמגרב אלנאבד בלתאריכ, אוול מחטה חדי נמשי ליהה היא פאס אלבריאה אקדם מדינה מסורה פלעלם בשוואריהא אלדציגה ואסוואק אלתקלידיה אללי קאטפוח מינהא רוואיח דַלג'לד ותובאל ונענע. גאדי נזורו ג'אמעת אלקרוויין אקדם ג'אמעה פלעלם תאססת פתמנמיה ותסעה וחשם מילאדיה רמז דיאל אלעלם ולמעرفة, מנבעד גאדי נטוולו על אלנדאבע פין קאיטסבג אלג'לד ביטריקה תקלידיה מתבדלתש מן קורון, וחתם אלג'ולה גאיקון בקאס דיאל אטאי מג'רבי על סטח מטל על אלמדינה אלקדימה ושמש קאיתהבט בבטו'.